Ñee imoerakua reta vuajaete ye ko indaye pota opaete mbae oesa va oendu va re ko imiari reta, jaema omboɨpɨ imiari oipotague mbae re jare oendu vi jare oyapɨjaka vi teta reta, jae reta jeiva re